दुक् कस्त अम हुखर् हलग् लुअत् हहय् करे। जोदि जिबन दुक् कस्त जोदि न थके, मनुअ दुक् कस्त जोदि जिबन न थके। तेने हले अमि हुक्तु नु केनेके पये, दुख मजते हुक्तु नु केनेके पये। अमि जेदु बुजिबो तित नुअरिबो परु। मनुए जोदि पतितु खेतोते <hesitation> पतितु पतितु पतितु जोदि खेतोते जोदि हुखे पये, जोदि हुखे पये पिनि जोदि बोस्तेत जोदि पये, तो तित दर् हुक्तु कित फल्दरे लबो नुअरे मनुए। किनो जोदि मनुअ दुख दुख् <hesitation> होय् होय् दुक् जोदि मज मज दुख् <hesitation> होय् होय् जोदि हेइ बोस्तु तु जतेअ पये, तित हेइ हुक्तु केनेकेव हुक्तु बसि अनन्द केनेकेव लगे, त हेइ किने मनुए बसि फल्दरे बुजिबये। हेकोद् हुखरु दुक् हम्प्रको बहुत् जतिल् होय्, मनुअ निजोर् जिबन <hesitation> बेलेग्-बेलेग् धर्न अभिगत लोइलुए कम परे, किदो मोर् अभिगत दि म <hesitation> कोसु जे, कोसु जे जोदि हेइ अमि कि बद बोस्तु पबोले होय्, किन्दो अमर् जिबन दुक् थकिब लगे, दुक् थकि ले हेइ अमि हुखरु, केनेकेव हुक्तु <hesitation> केनेकेव होय्, केनेकेव बसि, केनेकेव मने धर्न होय् हुक्तु, केनेकेव धर्न लगे हेकि नित एमन्, तित हेइ हुक्तु हुखर् जुन्तो तेस्त् होय्, हेइ तेस्तु बुजिबये मनुए।